<noise> ñame par idëꞌ mbi tiene ke ganeꞌc̲h̲ sënma nup nis, këma ñana izaꞌlma lën ñane, xka mod dzekna lëꞌwu xdëꞌ mbi, ga sënma nup diafab nak bixtil xgëma dib lëd ñame, ga dzekna par xiet c̲h̲ë beꞌd ber par idëꞌ mbic̲h̲o tiene ke c̲h̲idzñama kon stib c̲h̲idzñama dzaꞌl- lsa dzekna sdzaꞌlma ñana loxgana sdzënma x̱aꞌn ñama par c̲h̲ak xgëꞌbma c̲h̲ë beꞌd xiaꞌnga y gana sdzënma tibga nkwen ñama sdzaꞌlma dzekna xka c̲h̲ak xdëꞌ ñama mbi.